א גרינהויז איז דא צו <hesitation> באשיצן פלאנצונגן אסאך מאך פון חיות וואס זאלן עס נישט אויפעסן, ס'באשיצט עס פון אינסעקטן, <hesitation> ס'באשיצט עס פון גנבים און ס'האלט עס צוזאמען סעיף.